भारत के जो संस्कृति है उमा विभिन्न प्रकार के संस्कृति होएल जैसे पंजाबी गुजरती तमिल मराठी छत्तीसगढ़ी हिंदी आऊ आजकल धीरे धीरे अंग्रेजी भी चलन म आए है। साथ ही बहुत सारा अलग अलग संस्कृति के हिसाब से खाना भी अलग अलग प्रकार के होएल जैसे जलेबी कचौड़ी पराठा दाल चावल आऊ समोसा मैगी।